Se föisu l'ültima persun-a s'la tera tacherìu cercherìu d'cultivé la tera për almenu supravivi lon che pölu finché ven-u pa vei e cerché dë truvé d'eva ëndua për beivi e cercherìu dë cre-eme 'na ca o cuaicoza d'simile per per avevi cualcoza suta zura la testa cuandi a piöu o cuandi a fa freit